يعني انا بصحى على سبعة الصبح <hesitation> بجهز نفسي للدوام بفطر <hesitation> بشرب جهوتي وبعدها بتحرك بروح الشغل بجضي وجتي بخلص شغل على اشي تلاتة العصر بعدين برجع البيت باخد دوش <hesitation> لاني بكون يعني تعبان من من الشغل. و بعدين بجعد شوية اشوف شو وراي مهام بخلصها وبعدين بجعد مع اهلي او اصدقائي.